וואס א פריזדשעדער איז געמאכט פאר. ס'איז געמאכט צו האלטן עסן קאלט. <hesitation> מ'קען אריינלייגן עסן און טרינקען, און ס'האט- ס'לא- ס'האלט עס קיעל אז ס'זאל נישט ווערן פארשימלט און אז ס'זאל זיך האלטן פריש.